Te va tu kuítí nao kití kuniá chi chakayo choun, choukayo vitu, nchakayo cuchi, nchakayo iso, nchakayo, yua ku trabajo yo chií tuo maa souou yua chií momoí tuo, intenu kitó, soukiví keiyaa yount kuu tabouyo yo te kuuayo canpu nu kouou satiinu yá kuuá chi naiyú kafu jio yua kou tabayou tuo nataa, bafo nuvaayo kío fijo satiuyo ví.